נ- נארמאלערהייט, געווענליכערהייט, פאר א נארמאלע געזונטע מענטש איז נישט גוט צו ניצן דראגס. אבער אויב א מענטש איז ממש נישט ביי זיך און ער איז דיפרעסט, אדער ער איז זייער זייער צובראכן דעמאלץ קען מען ניצן דראגס